אֲנַא כַּנְאַמֵן בִּלִּי אֶל-קַדַר קַיִן, וּלָקִין חַתّى אִנְסָאן עַנדוּ דּוֹר קְבִיר פִתַּגְ'יֵּר אֶל-מַصִּיר דִּיַאלו. קַדַר מִכְתּוּב יְכִים לְטַרִיק, וּלָקִין אֶל-קְרַאר אִישְּׁ وَاش תְכַמְּל פִيه וְלָא תְבַדֵّل רָاجְע לִيك. אִנְסָאן לִי כַּיְחְדַם כַּיְתְעַלֶּם וְכַיְדִיר מַגְ'הוּד, אֱלָה יְעְטִיה פְּרוֹס, וְחַתّى אִלָּא קָאן נַصִיב מַכְתוּב, אֲעْمָאל דִּיַאלו כַּיְלַעַבּוּ דּוֹר כִּיףַאש תּוֹסַל לִיה. יַעְנִי אֶל-קַדַר הוּוּ אָסַאס, וּלָקִין אֶרַאדַה וְאֶל-נִיַّة דִּיַאל אִנְסָאן הִיא לִי קַתְכַמֵּל אֶל-סּוּרָה.